Vinegas nebban defirɗan e resi majam noye goduɗen. E ɗan wodi <noise> e ɗuɗi sanne ngan e ɗan waɗire kulle kewɗe e ɗan maro e ɗan waɗire ɗan. <noise> Malta e waɗire, mal m,alta e waɗire ɗan, gogoro daneja e ɗan waɗire ɗan, coppegani e waɗire ɗan. Ha hande maro raneri e waɗire ɗan. <noise> afu ma e waɗire ɗan, kulle kewɗe e waɗire ɗan. enen ni en gala ɗan ɗo leydi maɗen ɓaleri ni e ɗan ɗuɗa ɗo sanne. <noise> ɗan annduɗan ɗan kan woni ɗan maro ni. <noise>